Li razzi di cani sunnu diversi e nta sta manera puru si sunnu amichèvuli o no. Ci sunnu certi razzi di cani ca sunnu canusciuti pi èssiri chiù aggrissivi, àutri ca sunnu chiù pacìfichi. Sunnu tutti diversi. Dipenni puru di la furmazioni e di lu trattamentu ca hannu ricivutu duranti la so vita: si un cani è abituatu a èssiri amichèvuli nun sarà viulentu ma si è addistratu a èssiri aggrissivu sarà menu amichèvuli